Tarh uwe dzowe cenam ki vii buui bamum kei ngɔ ba be ise i lafiya nggu utɛ ngo nu iya ngɔ nu utsɛ ngɔ na wekaci ngɔ ko teba kishoo ngɔ nya ngɔ iveu ngɔ ba korhe ngɔ abina karhe ngɔ si tab tsin, anang ngɔ ku be tsĩ nga ngɔ ba nyanga amɛna ngɔ tɛn ke ba bemu ngɔ anang ngɔ ku be tsĩ nga ngɔ ba nyanga amɛna ngɔ ke ba bemu ngɔ kya da daraja itsi ngo ubin ngɔ ku koorha kpɔ iyali kishoo which is awekaci iyaha nu teba kishoo anya daraja ngɔ ubin ngɔ ku tirhi korha kpɔnyin ngɔ ubin ngɔ ku tirhi korha kpɔ nyin ngɔ dzowe imorh a tei na wekacin gɔ ngɔ ba dzowe kɔ morh mbɔ kishoo ainya mbɛ ubin mbɔ kani i diosa nu rherhi itsingɔ na nang. Kinum duk ubin mbɔ ka zi kikorhe dzowe itsi ngo na mena nying ko nga awa ni gbubi tsi yi a ghwɛ̃ɛm ko na nan uvarhe na nang iɔsu num ko anang varhe na nang imesa ngɔ tsu tsi ngɔ neke tsu tsi ngɔ ku berkate don ngo ba tɔng rikice ni tsikam ngɔ kwei awerhe bi kani tsu ubin ngɔ ku korha kpɔ zezerhawɔ akwai a werha abɔɔ atsu ngɔ zarhã ki rheirhe abika tsu ngɔ zarhu udi ku ze ngɔ nyangɔ mbɔ ka duk ivang mbɔ ka gɔrgɛ mɛn zĩ mɛn anang idɔsu num ngɔ nyaɔ mbɔ ke so azĩ dɔsu unum abɔɔ kei bawu ivang a gora ngɔ nya mbɔ ka sei agora agora mbɔ na nyirhũ nyirhã mbɔ akwai ivang mbɔ ka tsu tvei itoma. Iya duk ubin mbɔ ka gor gɛ azowɛ itoma ngɔ ba de dzowe kɔ itoma ko nga awu ifuna konga wu akpe mɛn gɔr gɛ abiwe ba de dzowe kɔ abina karheha ngɔ nya kosebina nungo ngɔ ku zarhã nawu zezerhawɔ kuma ko nge awu bin ku biwe kpɔ ngɔ mbɔ ggɛ a dzur ngɔ na nang akerhede cewa ge ngɔ veu iveu kishoo uteba ade dze ba bvura mbɔ udzing ngɔ dodon mbɔ si whengbɔ ungɔ nggu a viha abina kiha mbɔ ka ba ba in nyin ku ku teba boba tong a gɔrha agɛ kha masi wheng wani nggu ubina ngɔ dzowe imangmang de cewa. Bina wunimi ivea na ngwashedem ko itarh ba ba rherhu mba ni mi tɔh koda mbɔ kpɛ̃kunangɔ ku zĩ ninɛ asi taba nga mbɔ artim nu ngɔ ba ngge tsu ubin ngɔ mbɔ ku korha kponi iya fennum ngɔ dɔsu unum ngɔ keketawɔ ba fennum ngɔ o su umum ngɔ keketewa ba nerha ka nya ngɔ na abuwe bele imbɔ nya ngɔ na ubin ku a maa ba korha kpɔ maa manuzĩ ngɔ ko mzɔ ku ngɔ zi na nang ka bewe agɛ ngɔ tsi na nangha ba tsi ngɔ dekɔ ni kerngɔ.